حکومت د شخصي چلند په تنظیم کې مهم رول لري. هغه قوانين جوړوي چې خلک پرې خپلې چارې سمې او عادلانه ترسره کړي. حکومت د ټولنې نظم او امنیت ساتي، چې خلک په ارامه ژوند وکړي. همدارنګه، د خلکو حقوق او آزادۍ خوندي کوي، او د ټولنیزو ستونزو په حل کې مرسته کوي. په ټوله کې، حکومت د ښه ژوند لپاره د اصولو ټاکلو او تطبیق مسؤلیت لري.